<hesitation> Karazanà piso fantako ndraika zao a aroy haiko magnavaka ananjy: pisodia, de piso an-dragno; de <hesitation> io a amin'ny alalan'ny lokony koa ma ahafantarana an'le an-dragno hoe misy trois couleur a, misy deux couleur a de misy <hesitation> couleur a in- unique, de karahan'zany.